Ma ün'aventüra che m'ricordu al e la gita ën muntagna che l'uma fait mi e mia fumna e suma andait cun üna tendin-a no e alura suma fërmase ënt ün post, a zmiava trancuil, pöi pürtrop dürant la nöit al e arivaie al e arivaie ün cinghial, sai nen s'al era da sul o s'al era ën cumpagnia, al a fait dui o tre gir ënturn a la tenda e pöi al e andait via, però suma andait via anche nui perché suma piase ën po dë paüra